פאר מענטשן וואס האבן טעכנאלאגיע און זיי ווילן נוצן א נייע- א באס אין א נייע שטאט קענען זיי <hesitation> דאונלאודען א עפפ פון יענע באס- די באס קאמפאני צו זען די וועג וויאזוי ס'פארט, צו פארשטיין די סיסטעם, טרעפן די סטאפס און די טיקעטס און די סטעישין'ס, <hesitation> און וויסן ווי די דארפסט גיין אדער אראפגיין. <hesitation> אויך קענסטו אייביג בעטן פאר הילף אויף א באס אדער סתם קען מען ארויפגיין אויף א באס און קויפן א טיקעט.